هتحط مايه في البويلر وبعكدا تشغل عليه انار وتستنى عشر دئايئ لحد ما درجة حرارة المياه توصل لمية بعدك هتجيب الكباية هتحط فيها شوية الشاي والسكر وخلاص على كده بلهنا وشفا